أجول له يعني أعرف إن الإستيقاظ مبكر شي صعب، ولكن يعني يجرب يعود نفسه واحدة واحدة وإن شاء الله يعني يعرف ينظم نومه، وبعد يحدد وجت حج النوم إنه ينام فيه وإنه يستيقظ بعد فيه، وإنه يحط المنبه بعيد عن سريره عشان يجوم ويجفله <hesitation> بس وإنه يجرب بعد إنه جبل ما ينام يسوي شي مريح يح- يعني يحسسها بالراحة مثلا يجرا كتاب، ومع الوقت بيكون الموضوع سهل.